gomma ni e mi wodi bawɗe firugi yaha to yiɗi fu ittala e mo yiɗi e mi wodi ninourki. Ton mi heb bawɗe firugo fu dun me hebi funa latinde wala fugo kanode.